To ja tlaya ja kə maamau mi waarra ja kləme raakan da kau zada wahala mi waarra gusku kun maamu kə zaaman kwa lawan gu ai ja ike atu bai, sabo da ja raa kəneu tanke aa bayi, kaya ka ci abən ii waya ci ka mi akurr na ka pi ɗau, ka bi naa zhabuwa shi du, nda bake ci tləwi gaaza ka kii'i, naa be naa bai, daama daga kayi ka dlame dawa, naa dəɓa, naa ma gazəm u wane kenan mi waarra kə maaman tlaya jan, su wano nən atu. Amman gusku maamu gususku, ənda bi kəmu kaarak nən tam ii ri kun? So wanau, kwa tə ka gara gu, mbasu naabai, kwa ta bə tam gu bai, kwa sa bəlan gu bai, maya baazha kun mətu bai. Maayim babu aman guuma da zəgi naa ngalta dauji da mase bikto da ni di wənduwak shi da shi ja waaci ja naa sən bi, ko aji ka gəne da ri tiiwu ngum ja zəga nda turaci ja bai, balle ja ji daguda da liipa ja famma jaya ja masai. Na dləra gaɗa bai, naa be ɗagi bai, ka kəmau maapəndi dai kə bəlan kə lokacu gu zaaman ja raakəne, ina tsammani ko da, targade ii kunu ra kan kkəm dəm ɗagin sənu, gaaɗa da gwarrji ci ya aa dlən təta bi pa. Jijim da dlapi ci men nda jəbau naa yaamau nda pəci, san gu be wambai. To səna wa de naa wa gusuku kun maamu gu daga be ləntu ku rrap ɗagi nən, nda jəb naa be getak naa atu, dlemən kə daama yuwan kwaya, har nda yi nakshi ii mazgai naa sən gu. To ammau gusku kun kwa kəmu gu ka be kun kwa kəmu kaarak. Ja dlamu rama nən kwa kəmu gu bai, kwa ma na saa zaa nuk ii maaye, kwa ni naa nta ayaawa maa kwa maaɗe, kwa iko diino aa vuwla kamanka kun, maa ci ye kaa masau. Mənduwa kan naa gaaza bai, naa aaku bai maa kaa ɗaawa zanai kə dubu guuma i wura ci, ko bazha ci naa maya, ənda ri kaarak cin tawan. To da kwan dlam hakuri kwa jəb iyaaye kun naa ami shirin. Ku ita aa kunu be nən, kwa rrə'i ɗak shi kwa ɗalmi. Səku de naa rrama nən tanke aa nuutan gara, amman kəma təku rro rama kaarak naabai. Sabo naa kaasənu gusku kwa giigiitu naa kun ii rana zəba. Maayin babu aaman guuma ya vaɗ kullum maa aci aa taɗi naa wunya, <hesitation> wate wunya təku nda bare cin kaa mpi naa atu ii səsu gu bi na be ka bari tu bəji ii miya gara da ci ngum bai, ai ko da gaaza ne kade ka taɗu du i səsun se ka waji tu ayaaula au balle ama, kwa manun kwa dlamu naa kun naa matkam, səna ayaawa gu ai gusku kaasutku, kwa ji rku nən, be waaci kamase səle vaɗ tən gusku se ka masi nera guuma. Gusku təku, butkəna tiike bata naa aci. Kaɗi aaman gayi shirin nən ma ci naa kutli kwan wate su gu sukuna amman wa təkaɗi boone gu da baazha wa. Kəja tən naabai ərrdən gara, tən da gusku kaasau dai ko nən bara ama zəba kə ɗin nan ca tu bai, wunya gaye yaye, ka baran nancu bai, domin naa yawu kutli bai mi waarra da tləɗin maamu ye. Maamu gu da tləɗa kakshi. Alhamdulillah.